أنا أحب لو كنت حشرة أكون نحلة <hesitation> أشتغل بجد ولها دور كبير في البيئة، من خلال تلقيح الأزهار والنباتات، النحلة ليها دور مهم جدا في النظام البيئي.